ناروے منٛز چُھ اکھ بھرپور ثقافت یتھ منٛز شٲمل: لوک داستانہٕ تہٕ دلیلہٕ ونن، بوناڈس: ناروے ہنٛد قومی لباس، بناڈ چُھ اکھ علامتی لباس یُس نسلن جوڑان چُھ۔ نارویجین ثقافتس منٛز، کنہہ ساری کھوتہٕ اہم اقدار چِھ رواداری، احترام تہٕ مساوات۔